जीरो बठे पाचँ पाचँ का अन्तरले हुन्या संख्या इसा छन्ः जीरो, पाचँ, दश, पन्नर, बीस, पच्चिस, तीस, पैतिस, चालिस, पैचालिस, पचास, पचपन्न, साठी, पैसठ्ठी, सत्तरी, पचहत्तर, असी, पचासी, नब्बे, पन्चानब्बे, एक सौ, एक सौ पाचँ, एक सौ दश, एक सौ पन्नर, एक सौ वीस, एक सौ पच्चिस, एक सौ तीस, एक सौ पैतिस, एक सौ चालिस, एक सौ पैतलिस, एक सौ पचास, एक सौ पचपन्न, एक सौ साठी, एक सौ पैसठ्ठी, एक सौ सत्तरी, एक सौ पचहत्तर, एक सौ असी, एक सौ पचासी, एक सौ नब्बे, एक सौ पन्चानब्बे, दुइ सौ ।